افضل كتاب قراته كان بعنوان مائة من عظماء امه الاسلام غيروا مجرى التاريخ طبعا هو كتاب كويس كلش يحكي عن تاريخ المسلمين وتاريخ الملوك المسلمين وما الى ذلك وكيل له مليء بالمعلومات ويتحدث عن الحضاره الاسلاميه ويعني الثقافه الاسلاميه وتاثيرها على العالم على مدى قرون عديده فهو كتاب كويس وننصح به يعني